Kauk tuma'a kuando kua be paap njia lu'uey <noise> ben kauk tuma'a kuando kauk nan jui kuando pu bak'ja kauk lu'uey ma bupeje ne masix ngurua jui lu'uey bukuang donde kauk tatsau paat jia o kuanse kauk baeiñ nganaung jui lem paiñ napu ngubung ma bupeje ba'ejeun baka'at kinyiep lo ke ndajap nduse lomei ndikiet kon nda nguba o nda xi'iut masajaiñ lukual kaunk nganaung se vaeiñ y kon rapu y ti y ya kuando kupu stinjia kujui ya kua mba'ay maladaa malangau kiajai asta pubakja kua linyau liyaa porke kua kanaung ba'em ba ndeu mas kupu bat'ey re xikit kje lo ke es re xi xil'e stikiuang o saria lo ke lo ke limy kua banu'u porke napu kunju ni tijian re xil'ie se chiu mani limy chiu mani pues es kichi'au jik kanaung ba'eiñ pues ya jiuk ki'iu neuk ne xil'ie jiuk mataku manaba nataung peuk se l'ey ya napu ne manake ya par re xil'ie ndeu mas pues chi'u mani ya nipeuk takem <noise> kauk si nukue pero ya chu kauk rubaik rajuik ya nip mbakje <noise> pu chu sania ukua baem kanaung pa'at njia ya manama laku peuk se l'ey xil'ie <noise> ya makataung. <noise> ya mas kuando jiuk kichiau rapu pues kunjual manamang par rapu rajui ya <noise> na pu re kareik pus jui ya labuk lo ke lutu'jue ya kikiut pus komo ki'ajai chiu ya nip mbanjai ndeu pus mani jai ndua <noise> limy lo ke nip kua mbanu'uy chiu many ya ni tukua mbake re xi re xil'ie stikiuang <noise> lo ke kua ban'eiñ ju ndeu mas takem chiu mani ya mut es <hesitation> pur xil'ie re xil'ie se mataung rapu re kje re li'ik se namat budiut ya para lo ke kaung nunum ya rajuik ya nipep mbanju'u chiu kje ndajap xil'ie lo ke l'ey peuk se limy rapu ya lo ke kuabaem pues malaku ma kataung kupu kupu bakja chu mani kun chu se kuam ndua badiut re mas l'ik ya rajuk nipep mbanju'u re xil'ie ndeu mas.